Menurut kita yang kita <noise> maksudnya yang kita tau ni yang kita tau ni karena setiap malam kita tidor tu kan dia pe jam tara menentu jadi tidor kaya <noise> barapa jam ka barapa jam bagitu tara tau karena kita pe waktu tidor itu kalo malam itu tidor dia pe jam tara menentu tara tara setiap malam kita tidor jam yang sama tapi kalo tidor kong tidor kong yang batul itu tu paling bagus delapan jam delapan jam itu tidor yang paleng bagus tapi kalo yang kita rasa ini kita tidor tu kita bolom tau kaya barapa jam soalnya kita pe jam tidor itu dia pe waktu itu kita waktu itu tara tara menentu kaya jam barapa jam barapa bagitu kita tidor jadi kita tara bisa pastikan.